No keia mau ʻolea ma loko o ke kaʻa wale no hoʻokahi mea launa ia me iaʻu ʻoia no ka halulu. Halulu wau i na manawa apau, aka ʻaʻole like me kahi kaʻa. o ka ʻolea aia ia i loko i ke kaʻa, kahi manawa ka ʻolea ma na kaʻa e like me ke kaaʻahi.